Hamsima hatu weshilimia kolia matumizi ya haraka sana mata kabisa ni shilingi elfu ishirini mia mbili mara nne ni ngapiwa elfu samanini